من انواع الشوربه في العالم المشهورة شوربة الجداد. دي شوربة سمحة شديد ، تجيب الجداد و تسلقو بعداك تديهو البهارات حقتك ، في ناس بيعملوها تقيلة وناس بيعملوها خفيفة في ناس بيدوها مكرونا كمان يا زول بتطلع ظابطة، برضو العدس بيعمل شوربة سمحة بتكون تقيلة و ظابطة في الجو البارد <hesitation> لو داير ممكن تفتو مع العيش بتطلع ظابطة برضو ، وكل انواع السليقة سمحة دي قاعد يعملوها مع الرز و مع العيش بيعملوها في شكل فتة كدة بتكون جميله جداً جداً و تاني في انواع شوربة الخضار دي بتتنوع كتير طبعاً لانو الخدار كتير لكن كلها شوربات لزيزة و سمحة